Ok, gaya berpakaian. <noise> Kalo di kost ya biasa lah orang pada umum. Sa biasa di kost tu cuman <noise> di kost tu biasanya cuman boxer <noise> boxer tampa ya sempak, boxer tok. Kalo di kost tu biasa tu kadang tra pake baju kadang pake baju. Kalo pake baju ya paling kalau ada tamu baru pake baju, kalau tidak, tidak. Itu kalau di kost. Kalau ke kampus, kebetulan sa pu jurusan ini paling santai di satu salatiga ini. Jadi ke kampus itu celana pendek sendal swallow baju kaos, begitu saja. Itu ke kampus. <noise> Itu kalau mata kuliah, itu kalau mau ke jurusan kalau mata kuliah jurusan kayak-kayak begitu sa mau pergi ada kuliah mata kuliah jurusan. Tapi kalau mata kuliah umum ya <noise> sa biasanya tu sa lebih suka berpakaian seperti yang oversized. Sa lebih suka tu baju kaos oversized, trus jeans oversized, <noise> ya hampir mirip-mirip <hesitation> skena-skena begitu. Cuman kebanyakan oversized sa lebih suka. Mungkin ya hampir mirip. Sa hampir ara-ara ke skena sih. Kalo sekarang anana- kalau sekarang anak-anak sekarang dong bilang itu skena ka ini, gaya-gaya skena. Sa lebih suka itu karena ya kesannya lebih santai <noise> tong orangnya lebih terlihatnya itu anak-anak itu lebih ke santai ada adanya begitu aja sudah tidak usah terlalu pikir-pikir yang style-style yang terlalu ribet. Tapi kalau ke gereja beda. Kalau ke gereja biasanya tu sa lebih suka pake kemeja- lebih suka pake kemeja, kadang pake lengan panjang kadang pake lengan pendek tapi kemeja. Kadang juga pake batik sa lebih suka pake- kadang pake itu. Trus kalo celana kadang celana kain. Kalo pake batik pasti pake celana kain sa. Sa pasti pake celana kain sama sepatu pdl. Biasanya pake begitu. <hesitation> kalau pake kemeja-kemeja begitu biasanya pake jeans. Tapi ya masih sama sih, maksudnya kalau jeans, jeansnya pasti oversized karena memang sa punya jeans cuma oversized semua. Nah, kalo untuk ke pernikahan tu biasanya sama sih. Itu tergantung sih. Sa kalo mau, kalo misalnya sa punya teman-teman kemarin sa punya teman, bukan teman sih, bos, yang sa ada kerja sekarang di dia tu macam jadi porter-porter begitu, guide ke gunung, sa ada kerja di dia tu, kemarin kan dia ada sempat nikah, dia nikah tu sa jalan ke de punya pernikahan itu ya. Biasanya seperti tren-tren sekarang to anak-anak muda sekarang. Jadi kan dia kan sistemnya anak gunung jadi tong jalan dengan pakian gunung aja, celana pendek, sepatu tracking, carier, panci semua apa ke sana. Ada hadiah untuk dia itu tracking sleeping bag semua tong kasi ke dia de pu hadiah pernikahan tu, jalan seperti begitu. Ya tergantung, kalo itu yang kitong kenal, kalo yang sa tra kenal <hesitation> bukan kenal- bukan masalah kenal tra kenal tapi kalo misalnya kalo yang- yang sa kenal tapi tidak terlalu dekat kayak- kayak sa pu bos begitu macam yang sa bilang itu tara terlalu dekat, kalo yang cuman teman-teman biasa trus dapat undang masuk itu ya pakian biasanya seperti yang ke gereja atau macam kemeja, jeans, <noise> kayak-kayak begitu, jadi sa cuman pake yang kayak-kayak begitu saja kalau ke pernikahan. Jadi begitu selesai tergantung situasi saja, bergaya tergantung situasi aja.